ewa' wo karijij katij atib'iliil kab'an b'alaam ti'ej kalaq' jun libr a ri' kakoj pa tz'aam kab'an achilmol ni katcha' miltomate o tom o mer pex kyaq ela' qaqab'an che qachirmol cuand qaqan b'alaam ti'ej ela' más riyb'al nan b'alaam ti'ej richi'iil cheqej iik <noise>